यदि मोहके परदेश जाइक परजाइ तो मोहके यि यि मेलके काम करकपरि । सबति पहिले मै काजजात तयार करमुँ । फारम भरमुँ, आवेदन लगैमुँ, फोटो खिँचैमुँ, बैंकके स्टेटमेन्ट लगैमुँ, पासपोर्ट बनबेमुँ <noise> पासपोर्ट बनबाके बिजाके तेहना <noise> अन्तरबार्ता देहमुँ । यदि अन्तरबार्तामे पास हुइमुँ जबकेल मै अपना शरिरके जाँच करैमुँ । शरिरके जाँच करबाके केल मै बिदेशके तयारी करमुँ बिदेश जैना एक कानुनी प्रक्रिया हे । उ कानुनी प्रक्रिया पुगके केल मात्र बिदेश जाइक मिलता उहिकमारे मै सबति पहिले अपना कागजात पुरा तयार करके रखले रखैमुँ ।